<hesitation> la macchina fotografica cule muderne <hesitation> al an pa pi l'ubietìu ch'a scata u che, ma al al al a tüta 'na serie dë coze, ün schermo li che t'emposte e a fa dë foto ch'a sun la fin dël mund, bele, e al a propi cambià tant, a ie pa pi la pelicula, a ie pa pi ël rülin, a ie pa pi niente, a ie mach pi 'na scheda e a memuriza tüt li ën sima